Chna ai ghigh ali gdass sana kwargurikwar na vanau amma danda chagha makaghan nchkansana nghin ghighi anacha kwara sghida jabukagh ghuwa. a maniwhava, eh daigharguzne ghighda juwach ghuwa. a ha nkunde ghighda juwa ngathaghure ghighda juwa da daja buka amma gharguzha gole ghighda juwa sane ragole ghighda juwa har a tki raha make chihuwa da palawa nana gwih chamdanna za makdga madauga taəga waəa kaətighe makdga ndila kwinja haste manuwe hastak saghusa. a aya aicha kanna cha ilawaha skiske a cha iyalwa cha ngimananda iyalwa aya sirna siraga raha aya a. a ai siraga raha ainahcha makgur fta makwe saugar thahaya ptighgur a luwachgar tihahi gole wurakda wurachgur sghug gole kda kwakwara chula chamdaha kika ngannava yardiwudava azchihuwa <laughs> ai azai chihuwa nachskivanau a thalmaghi thla mbakula vjarhuwa dakwarwude a nachske ngan chkaniva zna aikada asire chanda hasta asirere nacha njaya nacha thugha aya a makt sghundaya unkambakula, ai kawud thlari mbakulan chihuwa da palo tam aito aito asarthwata aya asaka wuda chihuwa palawa asuda, asghugura asghua ai vjarha to Magumavgha hina tama dangawuda tmatma nachski hinava da wujawad hina tama kake mbakula ka wudaju mbakula aizga rah ai nghanghaka tara eh thathunchke ghdite aizeze haste aida wujra wuja wad kakəiya dugdgha zazu zazu thitan wachgviga aito makkiktacha wurhuwa wirchamak wurhuwa chanighni vaha aikaəsi nahcha zda harmakda ngiəaghga ndila kwinja faghga ghrakwira kiəe nghihaghga chihuwaga palaw zgaga varnda zga har makdga madauga taəa waəa hɗilwa gabakdai gole manasane a hizhizcha wuda taknah cha tiədanne ai kaəcha wircha makcha sghaya wirmakcha sghaya ai chkaniva nah cha dagnaghe aghe murcha ghuwa. a ha ayanna ghigh ali gdass vanauai ai laəzna dagna vna ngablak mbichaghghar laəva skina anach chanchana ghigha blahk kwaraya amma ngacha chinagh goleva zna a. a ngagh blakda kwakwara chanai nichske changanachkse kihava ghughankwa blak chacham kwakwara a chanai nachske <noise> acha nghin d-ndacha ghighankwee chachamin nachske manewha njkansana a ske kwarghighe amma eh njaəwa ngavyava majaɗka wua kuəa kwary laəka kaka kwarlaə zititta ngaka au kwarlaə goliva zna makwarkana sihsihsih au <hesitation> kwara ngavyava silaəga daida skakwarka tama yauwa njkinhaz jijhakkwara laəda daidai skakkwara madaukad ndawa mniwa ha. Aya ngannahe zəahuva zna aniva zna nah ghəasagha ai warnik nghinka sghidaja buka kika saghidamik sghida mikte dike aini rahasanankwa nahcha tkitka ainah tki raha tama nahcha sghutka janini buka tama sikina kwintama a ne ainine to ainin warrambe luwachude mduga fchil kwazir zagh kwargurikwarba fta guwavaka schil kwazire sirira fchil kwazira aiwiska da makda <hesitation> eh tam ngiɗga ske nine raha kakəiya ninwurauda ninwuradanba raha kakəiya ninda mbaltigh balta dmane aya madauga taəga wa. a ni kda manuwe menjkda makda manuwe bakva kda maakda maanwe ai nahanne wusir ma la. a gaskwada kada makda kwarwe ai yauwra kadamakda amana vjarha aluwatara ainakda wuəak wuəak kadakada mak zdghar a dughbal kdada kada yig vjira gole wuəak wuəak kadakada klikhuwaya mniw gole aito kanghift nahanne agur chacham kwakwara mtaskenne maniwha aiga zeəga pilaha ainine mana sksir kna gjivlanga kan mich vjarchan mana aiya madakada ziwe a sire achazi lare hasche patakka kihakihata didankwa cha yagdi a vjirjin fta lare titkwa daughsire aya kda kada manwuwe aida manwine aya aito damadama. Adal adalaka ga gajer tama to gasi michnisan ngsaga aya mitchte aya to wannan bagache sir klada kwarwud kwakwara hava ma aya ga chuwaga ntk gole el mil nana sani sirsirche mbasdi vjira kda manwe aya giəargha tar ghigha zga dgharaiga pakuəa ga alaji zga dagariga pakuəa giəargha nighigha nahniga vjir zguna zga gatha ai to tarski cha ghida ghiəa ghigha aito zi zauda ghuda ga kwaza ga nuka galka dghi wuzau kna zanrin usman ghsire a nganda blava tarnkwa chachama acha zari udanni ankwarma gasi ayah knai a dambari dmana jgwam ai kaə wisir makda mbluwa ai faəa ai nine ngulfa to gasi yagdi dughsire ftnichski kna ankada kada kwarwi gole to aimakda skida makwuda kwara nahanne wujilva nahanne aya damadamaga saktaəga rutaze zai auga dawa makda davvjir luwa maktaz nhuwashasta damadama nahanni vama <hesitation> cheng zavjirchana aya ninkwa vaha.